Dza nkyɛ mɛpɛ nye dɛ mobotum ehu daakye asɛm a obesi. Iyi botum ama metu nkorɔfo fo ama ndzɛmba bi a wɔbɛ-wɔbɛyɛ a ɔbɔboa hɔn anaa ɔbɛhaw hɔn no wɔahwɛ na ma ɔwɔ dɛ wɔyɛ fa ho no wɔayɛ afa ho.